Ma səə hudənə nda mɨndən, hɨdha nza ngga, hɨcha nza hɨchi ka nzaken “dɨ mu – dɨ di mu ng yalə hɨchi ka nzakin “dɨ-milndəə nə’ə-mɨndəə tɨchii pah, tɨchi ɗadəha, tɨchi nzan ka gə shiya nə’ə nggɨ mbombo’e emma hɨcha gə sə tsapə kala maa “sə ga səəa tsapə” kala maa ga sən alyaulachifəkin nda fɨtə, kala maa ga sən nə’ə nggi gongga nii, hɨchini maya ɓariye nə’ə hudanə, hɨchi nii maya ɓariyeŋə’ə hudanə nzakin nda hɨkin, kala ma nə’ə tɨchi nzan hɨchi ka gwaguladəshi nggi mbobo’e tɨchi nzan hɨchi kagə səə nə’ə nə’ə nə’ə nə’ə ka’aga fitə hɨcha gə bakin ciki nda mɨndə dəunəngənkin nii hudanə, maa nə’ə fyakwa fɨtə maa nə’ə ga sə tsapən, maa nə’ə ga rayuulangən nggɨ tsapə nə’ə hɨchi nzanga tasə komu alyawachigəkin nda kowo hɨchi ka ndzakɨn. Dɨ gongga akɨrə gongga kangan chi akɨrə boi chi fɨtə kanganchi akɨrə gə akɨrə gə sə tsapə nə’ə ka’aga fɨtə hɨcha fa hɨryalif shu shu əkin a ɓwandivəgən ndan hɨchi maya “shi – manya ɓariye ni hudanə nza – kin ndakin kala ma nə’ə hɨchi gə səə tsapə hɨnkam maya ɓariuməngənkɨn fɨchi – tada ɓariye nə’ə viiga hɨrya ləkin aɓwandɨvəgi, taɗa manya ɓariye nə’ə “ka aga – ka atiga hɨna fa <hesitation> hɨryala rərəngəkɨn maa kaagɨkin gbəkin ka ɓarin amma achi mɨndə nə’ə nggɨ tsapəngən nə’ə fyakwa fɨtə nə’ə ga sən nggɨ ko hanyami hɨchi ka huɗə nə’ə ɓarin, hɨchi ka gə munggy alən, hɨchin nətsu hɨchi ka gə səə də’ə mahya ɓarium əngənkɨn nii judanə hɨchi ni hudanə nzan nda hɨkin.